يا خويا أنا الرياضة نشتيه و <hesitation> نعرفو صح مليح مليح هو ركوب الخيل، أنا راني وحد الخطره شوف، ما عييت ما عييت بطل ال- العالم في الدزاير، في ركوب الخيل كنت نشتي العود آخويا شوف أنا كي نشد العود، نوقفو على زوج <hesitation> زوج رواد التوالا، ساعات نوقفو حتى على رواد اللوالا ، من بعد أن ن- <hesitation> ندزو هاك نديرو قرر هو ينوض قد قد وانا نطلقو يمشي هكذاك فالهواء الطلق.